خليني أجولك لو سألتني أكيد بختار التحكم في الطقس، ليش؟ عشان أجدر أساعد الناس وأغير العالم تخيل توجف الجفاف لو كان في جفاف أو تمنع العواصف الجوية اللي مرة تبهدل البيوت والشوارع، طبعًا القوة البدنية حلوة بس تأثيرها محدود أما التحكم في الطقس فله تأثير أكبر وأعمق.